زما په څارویو کې کونګ یا شغال نه خوښېږي، ځکه دا څاروی د بدشګوني سبمول ده. زموږ په سیمه کې سی به کله د ګونګ غږ واورېدل سو، نو خلک به ډېر ورخطا سول او داسې به انګېرل کېده سي، بده پېښه، پېښه کېږي. همدارنګه بیزوګان مې هم هېڅ نه خوښېږي، ځکه ډېر بدرنګه او بې پروا دي. مار او موږک مې هم نه خوښېږي، مار زهرجن ده او موږ ډېر بد بوی لري.